Pəɗəj na tlanga nən na dlam kaasa, na dlam kaasa nən, na ngwayi kaararən susu ganai na viiyi na viiyu dun nən da kugu wuɗu nackshi nən, na ƙala ktadu ii susugu na ɗalmi susuga nai, na dalmu du nən sai na gogetu susuga gaɗa zarafi mii wanda na bau da ƙugu da sunu na damu nən lndai har aafa dlamun gara nən na ni nayanga ii wən duwa gə dənga ko gasgaraga na jin ga nən, na ramitu ma gusku na dedikəm nawa, atu daji to shike nan ka deda nawa arɗi wammabashi sa rurauja na atu mbe wanda gəshaja ancuu ja dlam ruru ja na atu da shike iyu na bii Lokwtu bai to na bana loekwtu ka sunu nən na yanga ii wəndu gədənga ko gasgara ga nda wanda nga ɓai nayi nakak shi nai ki na akshi nən, aduwa dlaməngara nən na yinga ii wandunwa na caccpai aɗa mamu ganai na jayak shi keva dlam tam ii wunduwau, ja dlam kasa janu sasaɗ na maa aam na zaafa se na rami kshi to da cii kwa damu na wanau na bee nda dlamau da cii.